إذا خيروني باش نتحكم، ولا تكون عندي القدرة باش نتحكم في النار، والا في الماء، باش نتحكم في الماء أحسن؛ لأنه الماء هو مصدر هذه الحياة، على شنوا قايمة الحياة؟ هي قايمة على الماء؛ فلذلك <hesitation> ديما نختار الماء، ديما نختار الحاجة الإيجابية -من- من الصورة الحاجة اللي فيها الحياة، الماء هو الحياة؛ لذلك نختار ديما الماء.